Ekiee’ ejmí’ lɇ e clima re fáá’ra jö, e <hesitation> xa e nǿ ïï’ ro’, ma re ti nǿ ïï’ jmí’ néé’ lii’ le e nǿ ïï’ a jia’ güi’ <hesitation> ajia’ dxíi ba re juá’n u, nǿ ïï, xa ba jmýy e dxíi kö’ a la ro’ kapiíí’ lɇ jmýy e dxii, jmý’ by ga ‘nɇ’ ‘nⱥⱥ’ kieera e re láá’ra, xaba jmýy e dse ‘ló jmý kö, ma re ti dse ‘ló jmý, jia re lí juó’ re uɇra kää dxáa ajia’ re li fó’ dsoora kä jée tá kieera jia re lí, a nɇ, lɇ e mare ti dse ‘ló jmý, mare ti e xa jïï ‘moo kö’ kie ta má’ kö ii ba lɇ kia’ jï jmý ejö, ma re ti dse ‘ló jmý, ma re ti xa jïï ‘moo kie’ jia xa re li juó’ e re uɇɇra ki la ku jïï ‘moo a la ka juy güi’, a jia’ ‘naana re láá’ra ajia’ ‘naana a jia’ fá’ kieera e xa re jmáára, kö táá’ ‘náá kieera e ‘nⱥ’ra xiñó’ ten e kii’ra kö ‘my dxáá e kí’ra i jï jmý jö a jia’ re lí fó’ re uɇɇra ki fɇ re lí fó’ re s¨*yna ba jÿ jmý, la’ ba lɇ ji jmý, i jïï iaa jö a ka re li fó’ e re uɇɇra <noise> bii jï iää ki juɇ’ re káána, ‘nⱥ’ kiära jy e ó dxíra ‘nⱥ’ e re áána miina kila ka juy e re uɇɇra e mare ti jïï iää bii dse koo ñí óóra bii dse kääna, ki jö ma re lii lá’ a la ka juy lɇ e dse jïï na dsóódxíi e re tó’ra kää je dxii iáá, ejö re lún jö la ku e re nɇ re fáá’ra jönɇ. Bii llá my guá’n jïï, porque my jáá ló xi iäa ia ü’ra re fáá’ra, bii llá lii’ lɇ my jáaá re fáá’ra ki la kú je jnaa dxii ba juyy kie jná’ ki la ku xi iá iä úu’ráá’ fá’ a jia’ ä’ dxii my jáá fa’, ajia’ lɇ la ku lɇ re nɇ fa´’, re nɇ bii llá my lláa my ín jmýy, bii llá my lláa my ína lajy xáá’ ‘mo lajy ia jü fa’, la ku je la a la ka juy my jmóo dsa iá a la ka juy, my töö my bi tá’ jy xáá’ ‘mo, jia’ lyn gáá e tu ‘mo e tú e llá ín, ki jö dse li kiöö jmyy ro’, bii llá my táá’ kuá iiä’ bii llá my táá’ dsa ajiama ‘naa <hesitation> bi my lláá my ín jy mó’ jy re fá´’ra jö i mare ti e jyy dsa nuu, enáá’ jmóo dsa kie’ jö, jyy <hesitation> jÿ ba dsa dxaa kiee’ dsa jö, enaá´’ dse li e mare ti jy dsa dxaa kiee’ dsa jö, xa jmyy e dse ja yy e re fáá’ra jö e <hesitation> e jÿta’ la jy xáá’ ‘mo e la ma e ‘ná’ ere jy tá’ jö, jö dse llá dse ín jy mó’ ejöba jö e fa’ xi iá ia üu’ra e bi llá my iaa my ína lajy mýy güii re fáá’ra, bii llá my iá my ína fá’ ki jiama ree lɇ fa’ bii dxii ba re nɇ jiama ew kiääna jö, jiama re kiääna e dxii i ma re ‘ló jm´py jö jiama’ re kiää na kö’ ki la ka juy e dse ‘lo jmý, bii e lii ta dse töö ba jmy e dse ‘ló ma re ‘ló ki dsóo jö e my iá my ína my güii jö, my llá my ína E xin my güii re fáá’ra, juyy jná ró’ ki jia jmⱥⱥra í’ jia’ ⱥⱥra la jy xáá’ ‘mo ba jö, a exa kuanta kiee’ dsa köö tá’ my kió’ dsa ‘mo my jmóó dsa my xíidsa ‘mo ki xen dsa i xíí ‘mo e fa’ jmóo la jy, la jy jïï, lajy meesa ejö jmóo dsa i jia0 la nⱥⱥ e jmóo dsa la’ ki ‘nⱥ’ re äära ba jy xáá’ ‘mo, ‘nⱥ’ re äära ba la jy sun ejö e la jóó’ e re kiäägana e re ñíra my güii, ki jia’ nera jmí’ ka lɇ e ja ýy re fáá’ra, ki bii ba my guá’n xé’n la lii ba lɇ kieera, ki líi jná kä my jáa jmy re lýna i píí’ re fáá’ra jö bii ba lii lɇ ko bee’ jmýy kó bee’, bii ba béé’ xi jmýy re fáá’ra, jö jää my la kiöö ba jmyy, jiama jïíi jiama xa dxáá jiama xa, jiama xa jy guo, my la kiöo guo ki dsóó jia’ äära ‘nⱥ’ re éébara jyn xiüü kiena, ‘nⱥ’ re éébara jyn jöö dxaara e re xíí’ra e ‘nⱥ’ re ää ba la jy sun ejö ki jia’ jóó’ e re jmá’ re xíí’ra jy xá’ ‘mo, jia’ jóó’ e ta kuante re túra jia’ jóó’ e re jmáára la lɇ ‘nⱥⱥ kieera ki kie’ mii ba na e <hesitation> e e gaa dxíí kieera kö’ jö e ma li wee re fáá’ra jö, la’ ro köö i´’ e jmáá jná ba.